Marobe zany ny karazam-biby fa notezainay zany na de tsy ma- tsy tsy de hoe mbo maro loatsy zany e, eo zao gidro, de gokia zay atao hoe <hesitation> siotry de pigeon de ganagana, gisa, gologolo, s- bitro, zahay koa moa zany <hesitation> <noise> fa nitaiza do ny tena marina fa igny moa zany gny olobe anay zany ro tena miandraikitry fitaizà do e.